Mälol um väega suur tähtsüs miiq hindätiidmise kujonõmisõ man, selle et ku sul olõ-õi mällo, sis sa ei saaki määnestki tiidmist hindäst kujondaq häste.